Дар Италия расми маъруфе бо номи тантанаи солина вуҷуд дорад, ки дар шаби Соли нав ҷашн гирифта мешавад. Дар ин шаб мардум либоси сурх мепӯшанд, зеро он рамзи бахт аст. Ҳамчунин, расми дигар — тӯйи анъанавии итолиёвӣ аст, ки бо хӯрокҳои болаззат, мусиқӣ ва рақси серодам мегузарад.